الى تقدمت اسبوع في المستقبل غادي نحاول نكتاشف شنو غادي يوقع الاسبوع الجاي واش كاين شي تغييرات كبيرة في حياتي وفي العالم ولى لا غادي نشوف الى كانت عندي شي فرصة جديدة او ادا خاصني نغير شي حاجة في حياتي او في الطريقة باش كنعيش